Tuu oll' tiidläsele uutmaldaq, selle et tä es olõq uutnuq, et tä tegeligult vastusõ saa. Aga säälsamah taa oll', ekraani pääl: "Tereq!" Midä tuuga pääle naadaq? Midä edesi saataq? Miä nüüd saa, kas tulnukaq tulõvaq siiäq kohalõ? Kiäki es tiiäq, midä vastadaq.